Oyi lo o ma dɛ Kolɔmbi, Kolɔmbi a tun nɛ, nii we parina yere ahan boni, li parina yere tii cua tin ama dan ayura Kolɔmbi na zɛrɛ zɛrɛ. Mɛɛ ba berɛ fu fuo yirawe a bie li tun ma vɛra mawa,a ho vɛ ma wɛɛ.